واش نزير الصباط تناخد دوك الخيوطة بجوج اللي خارجين منه كنربطوهم جوج مرات و كنسدهم مزيان هكا الصباط ديالنا غيكون مزيار